Méripai tɨ mepɨwatakuukuyakai winíyaritsie, hiikɨ ri paɨ pɨkatiʼaane, hiikɨ ri ʼɨɨrɨ́kɨ mepɨwatakuukuya. Paɨ xeikɨ́a.

Nemu´ú mɨnetsiʼukukwinenitsie ne nepɨneʼuayemawa ʼuxukikɨ, tsinakari xawaarikɨ, neʼikaʼetsame. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ mɨtiumawekaitsie puuxúri wahetsíe mepɨteʼatɨkɨkai kiekaritsie, paɨ mepɨtekunawekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekɨipítsie nepɨneʼuayemawa xɨka neʼanatihaaká xiete, tsinákarikɨ, ʼáxuxi ri mɨɨkɨ nekaweewieme, mɨɨkɨkɨ nemɨneʼuayemani, nemanayawení. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nemutaʼatétsiwakai, nemɨnekuʼuayemawakai waʼuayéyari mutixuaweríxɨ, ʼaana ri pukumaweríxɨ.

Ne wixáritaari nepɨwaruxei teiwari neiyáya meneitɨweme, ʼaxa nepɨtiutiʼeri, nepunetitewiiyaxɨ. Paɨ xeikɨ́a.